اه أستعمل المكنسة اليدوية، حطها فوج الفتحة واضغط اه بالجوة اه بيش تخرج الحاجة اللي السادة، اه إذا كان ما مشيتش أستعمل محلول تسليك وخليه شوية بعدين أشطف اه بالمية، اه حافظ على النضافة ديما وحاول تمنع ال-الحاجات أنها تسد زي الشعر. <noise>